Ñanemiari yae materia academica jeta ko, ñanemiri yave jaeko ñanemiarita jaeko kirai oi <hesitation> educacion escolar ñanemiari yae materiales educativo didactico y tecnologia <hesitation> kiraita ko yayapo <hesitation> origen de evaluacion de la educacion conceptualizacion de los corriculum jeta yae reta ko